Kama athop de klan chia avidan chama thop abik. Klan chia nge thek, nge thek per. Kama thek ma achratnge sangchar kama asen de klan avik chia da chama athop ngdan beut klan chia nge sangchar kama sen de nge thekna nget de chlain nge thek mamar daka chlan da chaln chia ngi sangchar kama sen de nge, thekda chlan chia abes chia nguga thok, mamar sa chule sa ngelu. Asengi kithet <hesitation> nge thep mes ura ngiasana avichia de ngulu chama athop ngireng bange dasika ngiasana deve, nge valang sama athopki chia per chai chule nge ngi lumachgi klan, kaiku ngthet ngngem chama auchrki kiave ngingem nangugiachi ngelu kama auchrki chia per chia auk sa chule sa ngebin sacha ma thlem klan ngima anget sa chule sai ngie ma nge themana nget sa cha ma achopka deva save savet kama athopki nge themananget save savet kama athopki chia saong deva chama chopka pa chia cha vas krama athopki chia saong. Kaiki chia sot sa chule sa chlan chia chulengge uge ma ngthikina chaln avik ngngem ama athleng abik, angit da achama chia thelng deva ngial kinana nget save seva nge temana nget. Savet kama athopki chia pe chia, sa kule sa nogiathet save chama klan chia chama vetki ma utet save deva utet kama slamarka nave. Sa ntete, mamar chia ngtheth save de ngi var nge chama mamthopka ura chail menechia uangia chama agit klan avik deva ngithet dera <hesitation> slomar ngia chama athopki ohia pik. Da ka anembes dabes mamar klan chia thepmes da chok chule nge veva vet da abes mamr chia athlop chia avangblik ngina ngep perma thapmes nachama sen, nge tap, klan chia ngia sana de ngthapmes ngiadrem sevanas chia per ma nasot ma nga thap klan chia vekai de ngia. Thapmes de nge ma kule nge deva ngthet deva chusenia ngagieni chia ma mathngeiem dava sa chamai athop avangbichia deva sok kule de ngile, koimamar chia nga lumu chama thopki ngelu machgi klan, athopki de mamar chia chias nge da morki avedem nge sa ma athop <noise> sama git <noise> klan avichia deva kule de ngelu mamr chia chathopki de chenep. Ngi salmarnachi mamar de nge chomarki <noise> klah chia ngema ama thopda nge ves kama rengi kule de <hesitation> ror ngthu chama ngath kama bauleni de nge komamarkama athop ansochon chule de ngiatu chama <hesitation> angnchia thik ngima uanget save sa kule sa ngelu mamarchia althpki de kienep temamar sa chama athop mamar. Da chlan chia abes ngena tluvet giama, parem sa giama anthop <noise> kula uget klau. Da klan chia vechai da kama athop da abes mamarchia ugena hep, chok vadi chusenia cho ngedacham.